La qa'sa nik'ux koon kore' loo' xqak'ux riis ak'ach la riis ak'ach wula reh pa' reh nakorpii wul ch'ahqon cha kiye'qa choqpa' cha ruu' xa re' han han man wa'ta la choqpa' nye'ra qaruu' la riis ak'ach han yah manit'alii ta nikorpii pero nib'an kaach reh wula pach naq inkamaj pues na nakorpiim pa chipaat la riis ak'ach wula reh peet nah nahloq'om taqee' la riq'omil la k'uxb'al nah k'amam koon ee taq riq'omil nah k'amam koon pix nah k'amam koon xunakat nahk'amam koon papa nahk'amam koon zanahoria nahk'amam koon onteera la riq'omil ke nirik'amam cha e xare' reh laa' najam naa najaam nahk'amam koon ja'ar la la awak'aach najaam nach'oqom paam najaam natz'ajam xtanatz'ajam bien pues e tah tah rikutum la ma' risuqunaal la k'uxb'al reh nakorpiim pues peet naa nawacham paam kotaq taq averdura natz'ajam paam la riq'omil taqee' e najosq'iim kipaamm e nawach'am paam taqee' laa naqapam naa nakojom pa sa ahaa' nakutum pa kotaq Taq raq'omil reh nakutum pa nawe'eem ke qap chiq'axiin wa la ha' reh nariq'axiin wa q'uun q'uun niriqapan niripulwa naq naye'eem koon laa la riq'omil taqee' aparta najaam nakorpiim pa la sa ak'ach la sa ak'ach loo' najaam naye'eem koon kotaq taqee' taq riq'omil apaarta e wulpach na naye'eem koon kotaq kotaq q'ajas naye'eem koon taqee' wula ch'ahqon cha nkiye'qa la consome han man wa'ta la consome en man wa'ta man soq ta nqee chii' nik'ux la reh <hesitation> naye'eem koon laa' la lo ke niriqapam niri'nam es ke la ak'ach loo' qapam nirijosq'iim riib' nirilicha onteera laa la qa'sa re' man man kiroo ta rik'amam cha yah naq rijosq'iim koon riib' loo' wuche' si ye'eem koon qapam reh reh chipulwu cha reh niripulwucha loo' niriqappam niri niri'nam concentrar riib' onteera la la risuqunaal naq niripana la la punto en ke reh laa niriqapam niripulwa cha la ha' naqapam nakutum qa laa la peet raq'omil ke xqakorpii koon la la sa pix las juuk' la sa chamk'iix la sa naj sa xaxunakat naqapam naye'eem koon reh xiqap chalch'ii onteera la risuqunaal naq kiroo cha loo' la naq qab'anam hoj re' qa qapam qa qa'nam controlar ke qajaam qatz'apaam ee